<noise> bos x̱i'k nak or or xgësná ti xun or bos gunu nedc̲h̲a igësná <noise> lë'ná c̲h̲usche las sinco pero gu'n igësma btser masa ti tsi' or nak igësma.